Scì pe mi a coltua tedesca a l'é Johann Sebastian Bach. Pe mi o l'é stæto l'autô ch'o m'à cangiou a vitta perché ò studiou muxica e quande studiava o l'ea o mæ autô preferio. E pe mi se se parla de Germania se parla da muxica de tutti i tipi segge orchestrale che pe òrgano che pe archi ò orchestra do Johann Sebastian Bach.